انا انفصل انا انا نعيش في عالم خالي من التلوث. <hesitation> لأنه <hesitation> التلوث هو اللي عيجيب الفقر في الآخر، التلوث هو اللي عيجيب المرض، وهو اللي عيخلي الأمراض الوحشة تنتشر. فالبتالي الناس متقدرش تشتغل وبالتالي هيسبب الفقر. التلوث دا حاجة بشعي، لو الانسان عايش في بيئة نضيفة وفي مكان نضيف هيقدر يحقق كل اللي هو عاوز، وهيقدرايساعد نفسه ان هو يعيش في بيئة نضيفة حتى يكون عنده استعداد وتأهب ان هو يشتغل ويحقق للبيئة كل احتيجاتها.